Ncheya njwi'n ta nzyna reya <hesitation> aa jwa'nta mbesxa distil'a mbesxa klima xa- xa xa nak ta nzymen ncheya, re xis izyore nzota' nazutoza nzota na jwe'ga naka na nazodana na nzota' nalaza mbay tata kamen lar zebay men tys nazuy pues benta chor biz ncho yismen cho kamizet bix nokmen, tyz nawuega naka per nawueja ndomen za na- na nokmen zi lar per na- na lar nawueja nakax, mbay tyz ley nal toza per tya ndablo este ee yoga jwa'n ndole chamar gokmena este yayid nimena', anta zyen nit kamen len popey nal nit por ke men ndoyij nu- kijnu nala'na naxkoy yislomen pues naba nde ye' naba nde xlye naba nde chepa nchak men ndobmen mbayna nzo ta mbay re tiem mbe yi'ba na nzo za nchak kwa'n exkap za nak re ta nazoba' jwa'n nryote re jwa'n mbesxa hurakan mbesxa, nde re mbi' mdona zara, nitoba nryo'x per na nzyna ta nzinana' ntatay men za thiba nyaga nchak numena nchagmena na ntuba yo ntuba la yoyu este nlux mena, jwa'reya jwa'n nchotey bes ta- ta nrydab jwa'n hurakan mbesxa jwa'na po ta nzina gax ro nit nzina'na njwi'geney pues xiga nrydabna bata naka.